Jadi fungsi ni gosok ni ipon on sabetulna nagokkan don fungsi ni gosok ni ipon on macam macam dei pala umpamana na baru gosok ni ipon nai, mambaen aha mambaen ipon mantong manggosok ipon satiop dua kali tolu kali sadari baen ipon niba tokinnai pala ma tar lolot ma tarkombang gosok gigi nai kan, macam macam mei fungsina adong tong na manyikat manggundar lantai adong na i baen manggundar botol adong ntong na ibaen baen manyimir obuk guna ni aha guna ni gosok ni ipon na bokas i adong tong macam macam baen aha baen paias si-paias sipatu adong baen paias kupiah <noise> ima biasona pala umpamana <hesitation> gosok ni ipon on kan tergantung juo adong jenis na muse adong tong gosok na na lumayan kasar itu biasa biasana ntong tergantung kalak nai dei adong tong na buluna na halus ningia anggo intong nga mambaen mancit gusi niba pala ona tai anggo misalna na kasar kasar i pala umpamana do pas i gosok ko ona gusi mu maradro juo dei ima denganan dei mamake anggo gosok ni ipon i tagian dei gosok ni ipon na, na alus i ujung na adong museng ntong. Gosok nai ningia na sesuai anjuran ni dokter i ningia angkon na aha do, angkon na menek i do ningia uluna so dapot sude ipon nai adong muse ntong o gosok gigi baen alak na markawat ni ipon pala alak na markawat ni ipon ningia adong dei gundar na muse marbeda i sikat ni ipon nai marbeda muse de ningia adong tong baen o sikat ni ipon muse ningia baen manyikat ipon palsu pe marbeda juo ima pala fungsina sebenarna sudena secara fungsi baen paias ipon oni adong muse tong na dong muse ntong gundar ni dila na kan jadi adong dei biasona na i sikat gigi i balakang nai tar kasar kasar adi jadi, o gundar nai baen manggundar dila dei biasona harana pala manggundar ipon pe dila niba angkon na i gundar dei so uskus i.